Chistu è un attrezzu usatu di li viddani pi criari ntacchi nta lu tirrenu, macari pi farici trasiri l'acqua e abbivirallu. St'attrezzu però s'havi a sapiri usari, dicemu chi ci voli na certa maistria, nsumma s'havi a essiri di lu misteri pi fari certi tipi di travagghi. Ma lu viddanu c'è abituatu, macari putissimu aviri la so resistenza a lu càuru, a lu friddu, sutta l'acqua e a lu ventu.